Laha gn'olo raiky mana fikiriza. Fikiriza iny zany manosik'azy handresy ze saka iaby iaby. Ohatsy hoe, misy asa eo, mitao vato na mitao fasiky. Maro nefa vato na fasiky iny. Laha ohatsy i tsy mana fikiriza, la engan'eo iny tsy vita taony, fa laha mikiry io hoe ah! tsy maintsy atako hahavita any tiky la vitan'iny. Zay gn'anjara asan'ny fikiriza io.